زه په اوني کي پنځه یا شپږ دکار اړوند ایمیلونه استوم او همدارنګه دري یا څلور هم شخصي ایمیلونه چي دوستانو راته ایمیل کړي یي هغه ته ځواب ورکوم. او یا ورته ایمیل خپل له طرفه استوم آ دا زما داونی تقسیم اوقات دی د نور وظیفی آ او شخصی ژوند ترڅنګ